شوف صديقي لا تخاف لا تنزعج كوي هيا طيارة ما غاح تقع ولاتفكر اصلا بيا انو غاح تقع انا همين كنتو اول مرة اخاف من ركوب الطياراتبس بعدين شوي شوي تعودتو وهاي ايوني كلتا شغلات امان وماكو كلشي يخوف واطمش على المناظر الطبيعية من فوق شي يخبل وتعال هسه اطمش.